الصين فيها تاريخ طويل، وعادات وتقاليد عجيبة غريبة، أهم شي عندهم الأسرة والأصحاب وفلسفتهم بتأثر في كل شي- كل شي من أكلهم لطريقة تفكيرهم عندهم أعياد وعندهم مهرجانات كثيرة مرة، وأكثر شي يميزهم هو إنه الأكل عندهم متنوع، والفن جدا جميل.